Dietangizdagi shakar miqdorini kamaytirish uchun bir nechta samarali usullar mavjud. Avvalo, ichimliklarda shakarni kamaytirish muhimdir, masalan, shirin ichimliklar o'rniga suv yoki choy ichishni afzal ko'rish.